<hesitation> ɗum kaa wanaa anndanndo ɗum sanne. <hesitation> mi gollataa e ley waylitigol booson ka miɗe anndi tan ɓe ngaɗan e masinŋaaji. Mi ñolna ɗum nenno huunde so ñolii, ɓurataa ñoli ka. jonkaa won kulle goɗɗe duuɓe ngattata hen, taweteeɗe ana paaboo no ɗum ɓooyira, ɗum wayeesa waylitaade.